Lu Bangladesh nasciu comu statu nta lu millivonicentusittantunu, quannu ci foru diversi battagghii pi addivintari indipendenti di lu Pakistan. Comu tutti li guerri, pura chista pi aviri l’indipendenza, purtò tanti morti e raggia ntra li dui populi. Lu Bangladesh fu ajutatu puru di l’India chi nun aveva boni rapporti cu lu Pakistan pi causa di la spartizioni di li confini fatta di l’imperu ‘nglisi.